Kiirie ki yakuabahati ya kuaterele chichi kiriki nafikilu bahane mihirandi maando miaka ishirini kui <hesitation> Kilo lea mshahara yongero hai, ukisi igakulwa ukugenda ugezama undu wa migeta. Kiko igenda ukakulia nivana waponi wabari na bhaghenda wakeshule nacho ikawani ikunile bahati ya kuambishwa mno kila njitu kibali ya kubuna kuhaisia kui nirua hulega ibalea kiumrua kulera, yeniboni kulebati mbicho kwakwa.